Aoa, nôrmala be mihitsiny raha ka fampiasaina ny teknôlôjia ho entina hanatsara ny fiaignana satria tegna hita fa mankamôramo- nampahamôra fiaignana ny fampiasana ny teknôlôjia, na fahitalavitra na telefaony fao zahavagna, misy ôlo avy lavitra lasa marikitry nohon'ny teknôlôjia.